Ëntà fe tantu esercisi për pughé marcé për tante ure al di, ëntà cunosi l'angleis për pughé parlé u le persun-e e ëntà cunosi ün poch la cültüra e ëntà stüdié bin l'itinerari drant parti